Kehe omuntu moku kalamwenyo okuna ngaa iikulya mbi e hole okulya. pena ngaa ngiika omatompelo gontumba kutya okuyi holelele shike. Yamwe ohayeyi lithwa ngaa nee koonkalo mu yeli. Ngaashi nee tushi kutya opena aantu ngaashi mbo haa zi momapandaanda. kayena mpo haazi. ano oyeli ashike mpo. Kapena ngoka teyape iikulya. nokapena mpo tayeyi adha. Kayena iimaliwa yoku landa iikulya. Paife oto adha nee omuntu ngono tali momandoloma. Kehe shoka aadhamo okuna oshi lya. Ngele okweshi hala nenge ineshi hala. okuna okushi lya. Ano omonkalo mu eli kena nkene. Omanga nee ngame mpa tandi popile iikulya mbi ndi hole okulya. ondi hole iikulya mbyono hayi vulu okupa omuntu oonkondo. Shaashi ethimbo limwe ngaashi nee moonkalo dhetu mu tuli ngaashingeyi. oho adha ngaa nee iikulya yili ashike mpono. shimwe otoshi lithwa ngaa nee molwa omulyo gwasho. shaashi oshikulya oshitoye. shaashi oshikulya oshaanawa. ngiika nomolwaala nee mo shili. oshiwanawa. Omanga nee ngame odhi hole ashike okulya oshimbombo. Shaashi mepu moku putuka kwetu olundji. otwa kala ashike hatuli iimbombo moomvula dhe dhetu sho twa putuka. Ano iikulya nee mbi ngaashi mbi tayiya paife. mbi yili methimbo lyoshinanena. iikulya mbyoka ka- inatu kala tuyishi shaashi otwa putukila komikunda hono kuna ashike ookuku. ano aakulupe Aakulupe oya itayela ashike miikulya yawo mbyi yoshikulu shonale. Yo oyo nee yetu putudha nayo. Ano ohokwe yiikulya mbyo. ngaashi oshimbombo. omboga. oyo iikulya mbyoka ndi hole oku lya. Shaashi uuna weshi lya. shampa weshi li ngaasgi pethimbo mpo. oho kala wu wete kutya eeno onda lya oshimbombo. Naasho nee nando osho to kaya komagumbo wuka uhale kookume koye owuna oonkondo ngweye natango ito ipula we kutya opuna. inandi lya sha. Ano oho kala ashike wuna oonkondo ngweye owa nyanyukwa. Paife ethimbo nee ndyono natango sho wu wete kutya owa lya. ohashi ku etele natango omukumo mukehe shoka to longo. Omadhiladhilo goye ohaga kala geli pehala. Inashi fa nee iikulya mbino yetu yopaife. okaana opo kali. okonima yethimbo natango otaka pula okulya. Ano iimbombo. oshimbombo kungame osho oshikulya shimwe ndi wete kutya ondishi hole okushi lya. Nomolwa oonkondo dhoka hashi pendje me- momukokomoko gwesiku. Ngaashi omuntu oho vulu asike okulya ngaashi oshimbombo oho vulu ashike okulya ongula onene. oho vulu ashike oku tegelela kongulohi kutya uulalelo sho tawuya otawu adha natango ndina oonkondo inaandi sa ondjala. Shi vulithe iikulya yimwe mbino yomalwiishi. omuntu wali pomugoyi. to ka lya pomulongo nayimwe. esiku alihe nkene tali shiko oho pitithapo ashike owili yimwe ngoye oto li. Omanga iimbombo. iimbombo oho vulu ashike okushi lya nenge nee lwaali. to vulu okutulako nando ontaku